Ny mailaka alefako isan-kerinandro dia eo amin'ny folo isa eo izy, ary koa ny mailaka manokana izay alefako dia miisa telo mety hoe alefako amin'ny fianakavina ny anankiray ary alefako amin'ny olon-tiako.